पेन कु क्या ची एमा इंक दलदी आगे बॉल हुइली छोटी जंजिते हम निब्ब बोल्दा नब्ब बीतीं जो धीमे धीमे तेते जब तुम किसी कागज मा या कखि पेन चलौला तो जो अग्नि जो बॉल ची वो हिल्ली और जो इंक ची तख बीटिन निकललि धीमे धीमे करिते